الأشياء التي يجب فحصها قبل شراء سيارة مستعملة أو دراجة مستعملة أول شيء تلقي نظرة علي المحرك ، المحرك مهم جدا الفرامل تفحص فرامل السيارة و الاطارات ، الهيكل مهم جدا أن تنظر إلي الهيكل و الصدمات إذا كان هناك اي صدمات و الأنظمة الكهربائية بالسيارة و بالأخير تجرب السيارة علي الطريق.